Nemis madaniyati klassik musiqadan zamonaviy san'atgacha boy merosga ega. Nemis adabiyoti, Goethe va Schiller kabi buyuk shoirlar bilan ajralib turadi.